Yaani atam affan haress barethan affan hares woathin barreno fethu saa zothe abaa afann suun bhekhun anna barisisi yethani woathin akas hiyedhin woathin akasin hinbarethinin dhethee yaani gharii inamaa affan suun hasoo inamaa suun dhethe kasthetha saa zothe aminen onnanen fedhi woishin dhubethu athinen kasdhubeno jaribii malsun athinen woo onnithin sifethu athinen hinbaretha dhub affan akasii woaffan dhaghaa akasin baretha mpaka athin onnan fethe barethe fann marthee uff barsiftiti dhandhethe hinbarethuu